Amafunga kuvonafua kupande wakunita mafua ngakung'ata mafua tukachemsha amzi mungulu kufyalo mafua yako ni mugafla tukachemshi tu mi manzi utelumu silia nikutola kwa mwenda uuuwo champa wo chuo chuo chuo cha ngawoncha ngayakolya ati yapungua kidogo ukwa ajili ngati akusaidie ukati pumzi weli pa ng'anda ukalondi dawa ya mafua.